So un hokkaym dama chubtuki nder e joɗo nder duniyyaru nde ɗiɗi ko ɓeydaare ceede nde ɗiɗi, igga mi jooɗo e dunayyaru nde ɗiɗi. Ngam min mi ɓurɗo yidde jonde dunaayaru. Amma non ma mi yiɗi ceede e jawdi.